Kbua emi ọduñde ma owu k’ufok ana ọdiọñọ ndinyene nsie. Unen ọdiọñọ, idighe efuri unen enyem ndidiọñọ ndiñyene nsie. Unen emi enyemde ndidiọñọ ndinyene nsie edi unem, eni ato obokdebok, unode mmo ufọk, esinode mmo udia, mmo adia, emen mmoñ ọsọk mmo kiñi mmo enyemde mmoñ, afo and ibok nsie, ndiñyene nsie, ana ọdiọñọ ini emi mmoñ ọdọñde e ọnyuñ ọdiọnọ in emi mono enyemde udia afo ọnyiñ ono mmo. Unen emi anade ke enyoñ anade k’anwa, imidiọñọke ndiñyene nsie, iminyuñ idiọñokediọnọ owu ukudke unen edo, unen edo edi kini edide unen eko ọsuk onode udia do, ini eke enyemde ndika nko no e udia, enyene naña amiade mkpo, enye efehe edi kpukpru mno efeñe edi ukpeke fin afo ono mmo udia. Nte ebua ọsukedi oku ebuu mfin siak ubua enyene ifiọk ukud ebua mfin unoho. e mkpo, afiak okud mkpọñ ufiak okud ọyohọ ikata imidighe aba siak ọdiọñọke afo ada e ada ada abrambra. Ntie anwa, anwo odude k’ufọk do oduke ndikpeme mkpo idinam eku iduke, eku inamke mme mkpo akpanade nte e iku anam naña eku ekpeteñede siak eku ikekip uyi anwa ana ete eku enwine, ekpọk ikip uyi anwa ana ete enwine. Nte ebid odude ma owu k’ufọk. Ebid ọdiọñọ ndinyene nsie siak ọsuk ada ikim ọsọk ọsuk adia. Edi, idi mme mkporo ọsuk asañade sañade do nte edọñ, edọñ imiñyeneke ifiọk nte ebid enyenede. Edọñ iminyeneke ifiọk nte ebid enyenede siak idioñke ma owu k’fọk kied esi emen e akake eyine k’ikod Ebid s’inam ebid ọdiọñọ owu edike ekpepkpi udia ebid ọsọk e, ekpi ikun ọsọk e siak enye esiñe k’ufọk ebid emi afo abupde. Mme unam mmode enyene ifiọk akade ndinyene ifiok, nte owu mm’uwak ndinyene ifiọk nte owu, edi naña mmo odude toño ke nsek oro- nte idahaemi afo emen anwa abufa anwa edi ufọk, naña afo enyemde ndisaña nnam yak enye emehe ma afo edi afo ndino e adin, naña afo enyemde ndisaña nnoeadin oro edi afo ndisim adin ke esid ubọk mfo emen esin inuñ esin, ifin ekpeka ekemum ebọk k’ikọd nte iyin ebọk ke akpri oro afo emende e edi esiñ adin k’ubọk esin inuñ ono e, enye enwem, edeme nsie itọtuk adin oro, enye ọdiọñọ fin otoño emehe ma ofo k’ufọk, ekeme iwọrọ aka udia, idi nkañ mfo ekpere ikọd, enye ekeme iwọrọ aka udia akabuaha ma ebọk efen ikem ini unyoñ idifiak inyoñ idi ufọk udia nsie enye enyemde ndidia ana enyene ukpukhọde ma eke mbin oke mbin oko ọsuk adadia eke mbin oke mbin oko ọsuk adadia eke mmo afai ndisi udia, enye ika ikesim mmo k’ikọd oro imaha aba ndikiene mmo ndia udia oro ukura mkpo edi ọnyuñ edi ke enye ọdiọñọ ke ndito eka emo edi emi, enyene isim nte emo, etie nte emo, mmo ana ekip usem idem mmo, eneme nneme mmo, bedidi enye fiak diam mmo nyoñ, se enye anamde anam ikura idifiak inyoñ ki ufọk. Inyoñ idisim utok mikwe fin, esikud naña afo esikọpde udia ono emo, ọdiọñọ itie enye esidiade udia ana enye ekenyem ke ndidiọñọ me ndi esi mfo ke edi me ndi udia edo ana ono e an e kemen udia oro abid